Razor ba sengsa khe kaisa khwnai tei sengari silma manwui. Amo baade bo sengsa bai saak ni bikhumu no silwui mano. Sengsa koi ek jaat tongo jemon chakku hai te blade dajaknai sengsa. Chakku hai sengsa no khe hului kubuk khai khwnai silwui mano. Blade dajaknai sengsa khe kwtal blade dawui khwnai ba sengari silwui mano. Sengsa rok plastic steel tei sor ni swlamjakgo. Khwnai tei sengari silna bagwui blade kwtal wngya khe sengsa kubuk khai hului ma nanai. Waisa silbai khai siljak bahan no nangmani bithi fului nadi.